алдағы уақытта бізде не бар
ііі бізде сол ыыы тоғызыншы қараша нұр сұлтан қаласында орталық концерт залында мәңгілік ел дауысы деген концертке екі билет ойнатамыз мхм тоғыздан кейін
оннан кейін ыыы техноград компаниясынан сыйлығымыз бар мхм
және әли оқаповтың ііі біздің алматыда қаласында өтетін республика сарайында өтетін концертіне екі билет тағы да сыйға тартамыз
мінекей билеттер көп ия бинокльмен барасыздар ия
қалайсыздар дейді жәке
винстон таныдың ба дейді
асеке мария дейді түсінбедім
бізде қараңғы сөйтсем перде жабық екен ғой дейді ой ашып қойсаңыздаршы енді
он алтыншы қараша ия ия ия
ақтауда таң енді атып жатыр дейді мхм қайырлы таң ия
баршаңызға қайырлы таң тағы да сонымен тұсаукесер фарида жолдасова кемал сейтжан сендей сұлу жаңалық одан кейін ораламыз
таңғы шоу
аңсаған бақыт құсым менің
бар асылым едің бағым
тағатсыз күтіп жүрмін жаным
махаббаттың арай таңын
шаттанып көңіл көктем гүлдер
бірге жүрген күндер таңға
бәрі бәрі көз алдымда
жан сырымды сезе алдың ба оу
сағыныш әні қараймын жаным
сыйласын сағынған жанға жылу
бақыттың баяны сендей сұлу сендей сұлу сендей сұлу
жайнайын арай шашқан таңдай
сезім сыйлап балдай жанған
жанайын жұлдыз туып көктен
ғашық жандар сырын шерткен оу
назданып еркелеші еркем
күндей күліп көркем жаным оу
ай нұрындай аялайын
бақытым деп бағалайын оу
сағыныш әнін арнаймын жаным
сыйласын сағынған жанға жылу
бақыттың баяны сендей сұлу
сендей сұлу сендей сұлу
бақыттың бағын аралап жаным
жүрейік қимастың дерті жалған
жазылмай жұбымыз бірге самғап
бірге самғап бірге самғап оу
сағыныш әнін арнаймын жаным
сыйласын сағынған жанға жылу
бақыттың баяны сендей сұлу
сендей сұлу сендей сұлу
бақыттың бағын аралап жаным
жүрейік қимастың дерті жалған
жазылмай жұбымыз бірге самғап
бірге самғап бірге самғап оу
сәлем саған сәлем саған туған ел
елордада сағат тоғыз
таңғы шоу
барлықтарыңызға қайырлы таң тағы да
мына жолда келе жатқан жолаушыларға ақ жол аман есен ойлаған жерлеріңізге жетіп алыңыздар
енді дәл қазір студияға жандос сейдалин де келді жаңалықтар оқуға
жандос қалыңыз қалай сізбен амандаспадым ғой
қайырлы таң барша тыңдарманға ақбибі сәлем
бәрі жақсы өзің қалайсың
менде де шүкір жақсы тақырып жайлы сізден сұрайын ба әлде сұрамай ақ қояйын ба
сұра жауап беріп көрейік
тағдырыңызды өзгерткен адам
аха ы қызық екен
негізі бүкіл адам деп ойлаймын маған қатысы бар өмірімде жолыққан
мхм өйткені әр адамның өзі себепкер болды ғой себепкер болды әр жағдайға
сондықтан бәрі маңызды аха рахмет жауабыңызға
ал онда дайын болсаңыз жаңалықтар тыңдап алайық сізден одан кейін
әрі қарай қонағымызбен бірге құдай қаласа таңғы шоуды жалғастырамыз
студияда жаңалықтармен жандос сейдалин
тараздағы балалар үйіндегі үш жасар балаға қатегездік танытқан тәрбиешіге қатысты сот үкімі шықты деп хабарлайды қазақпарат тілшісі
елу төрт жастағы келіншек енді екі жыл бойы педагогикалық қызмет істей алмайды
одан бөлек мемлекет қазынасына қомақты айыппұл төлемек
тәрбиеші өз кінәсін толық мойындап тергеу ісіне көмектесті
сот барысында осы жағы ескерілді
сондықтан оған сексен айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынды
оның егде жасқа келгені ескеріліп қаладағы қоғамдық жұмыстарға жегілмейді
еске сала кетсек сегізінші қазанда тараздағы үміт бөбектер үйі тәрбиешісінің жетім баланы жазалап жатқан сәтіндегі бейне жазба желіге тараған болатын
қызылорда облысы қазалыда құрылыс нысанында екі адам мерт болды
оқыс оқиға аудан орталығы әйтеке би кентінде орын алды
аталған жерде аудандық полиция бөлімі қызметкерлері тергеу тексеру амалдарын жүргізуде деп хабарлайды қазақпарат тілшісі аудандық әкімдікке сілтеме жасап
ресми емес дерек бойынша қайғылы оқиға кеше кешке сағат он жеті нөл нөл шамасында болған
қызылорда облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі оқиғаның мән жайы жөнінде алдағы уақытта хабарлайтынын жеткізді
солтүстік қазақстан облысында биыл нұрлы жер бағдарламасы бойынша жүз сексен бес отбасы жаңа баспанаға ие болды
сонымен қатар облыс орталығындағы солнечный екі шағын ауданында бой көтерген тағы екі жүз жеке тұрғын үй пайдалануға берілуге әзір деп хабарлайды қазақпарат тілшісі
солтүстік қазақстан облысында биыл нұрлы жер бақытты отбасы және әскери өнім мемлекеттік бағдарламалары бойынша жыл басынан тоғыз жүз сексен сегіз отбасы тұрғын үй жағдайын жақсартты
спорт жаңалықтары
шымкентте бокстан қырқыншы халықаралық турнир басталды
қаладағы кәсіби бокс клубының спорт кешеніндегі турнир кеңес одағының батыры қарақозы әбдалиевті еске алуға арналған
жарысқа жеті мемлекеттен жүзге тарта былғары қолғап шеберлер қатысуда деп хабарлайды қазақпарат тілшісі
халықаралық жарысқа малайзия ауғанстан ресей өзбекстан қытай тәжікстан қырғызстан елдерінің құрама командасына мүше спортшылар келді
отыз бірінші қазан күні өтетін ақтық сында турнирдің чемпиондары анықталатын болады
әзірге осы келесі жаңалықтар легін бір сағаттан кейін тыңдайсыздар
студияда болған жандос сейдалин жұлдыз эф эм қосулы болсын

ауа райы
бүгін алматыда ауа температурасы плюс он тоғыз градус нұр сұлтанда плюс он алты градус
сәлем достар мен сәкен майғазиев мен триангл шиналарын таңдаймын
триангл шиналары қол жетімді баға мен жоғары сапа
триангл шиналары ол менің таңдауым
дако моторс кз триангл шиналарының қазақстандағы ресми дистрибьюторы толық ақпарат триангл таэрс кз
сіздерге ауа райын ұсынған триангл шиналары
жұлдыз эф эм
ән көңілдің ажары
жарнама
теле екі ұсынған бәрін ауыстыр тарифінді шексіз әлеуметтік желілер бар болғаны бір мың сегіз жүз тоқсан теңгеге
ютуб инстаграмм ватсап в контакте фейсбук және басқалары
қос та өз тарифіңді толыққанды пайдалан
толығырақ теле екі нүкте кз сайтында
теле екі үздік баға кепілі
осы күзде керемет музыкалық шоудың бір бөлігі бол
қазақстанда алғаш рет сенің сүйікті әншілерің
бір сахнада ерке есмахан айқын райм и артур орда тобы
мадина садуақасова нұржан керменбаев ерболат құдайбергенов және тағы басқа сенімен бірге ән салады
тоғызыншы қараша қазақстан орталық концерт залы мәңгілік ел дауысы
ешбір шектеу қойылмайтын шоу
бұл шоуда сен жай ғана көрермен болмайсың
мәңгілік ел дауысы елмен бірге ән сал
басталуы он тоғыз нөл нөлде
билеттер дигидон нүкте кз сайтында
нұр сұлтан қаласы әкімдігінің қолдауымен
нам двадцать пять вам отдыхать отметьте день рождения евразийского банка
откройте карту мастеркарт оплатите свои покупки от трех тысяч тенге и станьте счастливым обладателем путевки на двоих в любую страну мира
двадцать пять путевок розыгрыш еженедельный
подробности на ио банк точка кз или семь семь два два бесплатно с мобильного
хуавей бэнд төрт және төрт е фитнес трекерлері
әрбір қозғалысты таниды
жаттығуды серуен мен ұйқыны бақылау
сыйымдылығы жоғары аккумулятор
стилді эко дизайн
су кірмейтін корпус
және сенің өміріңді біржола өзгертетін жасанды интеллект
әрбір қозғалысты сараптап фитнес трекер оның тиімділігін анықтайды
өз мүмкіндіктерің жайлы бәрін біл
жаңа деңгейге көтеріл
хуавей бэнд төрт және төрт е фитнес трекерлері
өз әлеуетіңді арттыр
сенің қалаңдағы электроника дүкендерде түсіп те қойды
жарнама қызметінің телефоны үш сегіз жүз сексен сегіз жүз елу бес
таңертең ұйқымнан тұрдым бүгін сәл ерте
жанымда жатыр екен жан еркем
тамсандым тал бойына
көрпесі жартылай ашылыпты
ақ көрпе ғажапты жасырыпты
сол сәтте қан тарап өн бойыма
келші маған
жүрек дейді себеп сені сүйеді
сағат дейді дей берсін маған мейлі
жүрек дейді
себеп сені сүйеді
жүрек дейді
себеп сені сүйеді
сағат дейді
дей берсін маған мейлі
жүрек дейді
себеп сені сүйеді
түн шығар ақтарын аймалады
жұпары шарлады айналаны
келбеті сұлу ғой айнадағы
бақылап сыртынан көп қарадым
жапырақ жүрегім тоқтамағын
ақымақ бір түрлі боп барамын
жүрек дейді
себеп сені сүйеді
сағат дейді
дей берсін маған мейлі
жүрек дейді
себеп сені сүйеді
жүрек дейді
себеп сені сүйеді
сағат дейді
дей берсін маған мейлі
жүрек дейді
себеп сені сүйеді
жүрек дейді
себеп сені сүйеді
сағат дейді
дей берсін маған мейлі
жүрек дейді
себеп сені сүйеді оу
себеп сені сүйеді
сағат дейді
дей берсін маған мейлі
жүрек дейді
себеп сені сүйеді оу
таңғы шоу
жүрек дейді ыыы
сағат дейді дей берсін
маған мейлі себебі сені сүйеді жүрек сені сүйеді
таңғы кофе кофе кофиа дейді дейді
кафеге таңғы кофе кафе
сонымен достар таңғы шоу жұлдыз эф эм де
инстаграмда жас төмен ш қали парақшасында ств арнасында тікелей эфирдеміз
ақбибі қамидолла қазақтың қарапайым жігіті мен жасұлан қали
ал бүгін бізде конақта көптен күткен қонағымыз
очоу қош келдіңіз ассалаумағалейкум
ассалаумалейкум достар қайырлы таң қазақ елі
ханымдар мен мырзалар көшеде кетіп бара жатқандар көлікте отырғандар үйде отырғандар ұйқыдан оянып жатқандар
жұлдыз эф эм ді қосып қалғандар ия
басқа жерде оянып мә үйге қалай барамын не деймін
терезеден қарап кеше қайда болдық дегендер
оянып оянып сіздің атыңыз кім деп жатқандар
шошып оянып шошып оянып мен кім дегендер
ал ы қош келдің олжас абай бізде бүгін қонақта достар ыыы жақсы жаңалық
ертең ііі күндіз бір мен екінің арасында алла қаласа ыыы о олжас абай бауырларыңыз сәлем саған туған елді жүргізеді мхм
олжас қош келдің мексикадан келдің ғой деймін қай жақтан келесіз
бірден мексикадан
парашютпен түсе салдың ба
тура төбеден түстім ғой жаңа ғана стилінің өзі сол мексикадан келгені көрініп тұр ғой
ия әдейі бүгін мексикадан келгеннен кейін осындай стилде киініп келдім
күшті күшті бізге енді сарқыт қайда
ол жақта сарқыт жоқ ондай жоқ екен а жоқ па екен
сарқытты екі мың жиырмада бұйырса мартта көресіздер
жарайды құдай қаласа мхм күтеміз онда
ал енді бүгінгі тақырыбымыз олжас мхм тағдырымды өзгерткен адам деп отырмыз
өзіңнің тағдырыңды өзгерткен адамның адамның есімі есіңде ма
жәке менің тағдырым күнде өзгеріп отырады ғой ол
күнде кімді кездестіремін сол менің тағдырымды өзгертіп жібереді
соңғы рет кім өзгертті
соңғы рет соңғы рет мексика өзгертті
соңғы рет режиссер өзгертті
мексикада менің сұрағым келіп жүргені бір инстаграмға салдың ыыы қолдарында автоматтары бар
тапаншалары бар мексиканың мхм жігіттері мхм
сәлем жолдап жатыр дедің ия олар кімдер
достарым ғой дос тауып алдым
білесің ғой жүрген жерде досты дос тауып алатынымды
сен қашан бір костюм шалбар галстук таққан достар табасың

мексиканың өз ыыы заңдылықтары бар екен өзінің ыыы мәдениеттері бар екен сондай мхм
бандитизм кеңшілік кеңінен тараған екен ол жақта
олжас ағай бізде қонақта достар ыыы қазір бір үзіліс жасап аламын содан кейін керемет ән айдары
үш сегіз жүз сексен сегіз жүз бір нөміріне хабарласыңыздар ән айтасыз және билет ұтып аласыз кеттік
таңғы шоу
мен сенің бүгін басыңды ауыртқым келіп тұрған жоқ жай ғана тыңда
мен сені ұнатып тұрмын
ұнатсам да қинайсың
үндемесем алаңдайсың
неге қимайсың
қайда жүрсің қай жердесің
енді белгісіз көрмесемде үмітке үміт сыйлайсың
маған сынақ саған тағдыр білемін
дертіміздің табайықшы өтінемін бір емін
тым болмаса дос болайық екеуміз
қиналмасын мені сүйген жүрегің
жүрегің сенің нәзік
жүрегің сенің нәзік
жүрегің сенің нәзік
жүрегің сенің нәзік
жүрегің сенің нәзік
керегі болмас маған сенен өзгенің
есімді әлі бақытты сол бір кездерім
шын махаббат сезім берген жүрекке
сөзің емес ол сенің мөлдір көздерің
уақыт берші
бастайық бәрін қайтадан
сүйетінімді қайтадан саған айта аламын
қатты қиналып жүргеніңді естідім
біліп тұрып мен қалай ғана жай табам
жүрегің сенің нәзік
жүрегің сенің нәзік
жүрегің сенің нәзік
жүрегің сенің нәзік
жүрегің сенің нәзік
жүрегің сенің нәзік
жүрегің сенің нәзік
жүрегің сенің нәзік
жүрегің сенің нәзік
жүрегің сенің нәзік
жұлдыз эф эм
жұлдыз эф эм де таңғы шоу
таңғы шоу бүгін бізде қонақта олжас абай
очоу очоу келген ба деп инстаграмда таң қалып жатыр келмей кеткенің соншалықты көрдің ба ммм
неге келмей кеттің не істеп жүрсің қандай жаңалықтар бар

қалжың айтамын арада уақыт салып біраз сьемкалар болды кинолар болды

ия ешкімге бермеймін бермеймін мхм бермеймін әні
бұл қайсысына арналған қайсысына деппін ғой кімге арналған
кім біреуге өзінікін

өзінікін бермей бергісі келмей жүрген адамдарға
или беріп қойған адамдарға
сүйіктілеріне жігіттердің ия бәлкім аха
өте талантты жігіт актерлік қырына да риза болдым дейді өрлей берсін дейді
күшті актер сөз жоқ дейді
олжас талдықорғаннан деп жазды мына жерде
солай ғой дұрыс дұрыс айтады мхм
енді ыыы жаңағы керемет ән хабарласқан тыңдарман бар ма ия бар екен
а бар ма бар онда бізде керемет ән қазір
керемет ән
керемет ән үш сегіз сексен сегіз жүз бір нөміріне хабарласасыз
ән шырқайсыз билет ұтып аласыз
кім енді ғана міне алса алло
алло алло саламатсыз ба
саламатсыз
ассалаумағалейкум аты жөніңіз
есімім дастан қай жақтан
астана қаласынан
тұрақты тыңдарман
дастан қош келдің сонымен қандай ән шырқаймыз
халық әні қайық деп қойсаңызшы
халық әнінен шырқайық

так арыс жағасында
ал кеттік онда әу деп жіберіңіз
бастаңыз
өзіңмен арыстың
бойында таныстым
жайнаған гүлдей құрбым сен
жағада тұрдың сен
қазір келемін дастан ау ары қарай
жаз еді күлкіңде жаз еді күлкіңде
қайдасың бұл күнде
сені іздеп арманым
сыр бойын шарладым
сені іздеп арманым
сыр бойын шарладым
дастан ау мынау сіз ән айтыватқанда осы дыбыс ғана жетпей тұрған сияқты
ай жарайсың тура отырыстарда ән шырқайтын адам ғой мынау дастан деген
дастан ау ыыы тамаша ыыы нұр сұлтан қаласында тұрады екенсіз
тоғызыншы қараша концертке барасыз ғой
ия бұйыртса мхм
мәңгілік ел дауысы деген концерт ол ерекше концерт болады ән айтуға дайындалып барыңыз жарай ма
мхм мадина садуақасова нұржан керменбаев ерке есмахан артур мен ыыы райым ыыы ерболат құдайбергенов орда тобы айқын болады мхм
жақсы болды ғой мен де сол кісілермен бірге айтқым келіп отыр еді ғой болды міндетті түрде алла қаласа
сол жерде сәлем жолдап жіберсем бола ма екен
жолдап жіберіңіз
осы астана қаласында
ларгус клуб алаш деген клуб ашылмақшы
бұйырса ыыы жексенбі күні ашылу салтанаты өтеді
сол шын жүректен құттықтаймын мхм
адал жандар группасын құттықтаймын
бүгінгі сәрсенбі күні сәтті өтсін
барлықтарыңызға сәттілік
рахмет қазақ елі аман болсын әумин әумин
рахмет дастан тұтқаны қоймаңыз қазір ақбибі түсіндіреді билетті қалай жіберетінін сізге жарай ма
жақсы жақсы аха тұтқаны қоймаңыз күтіңіз мхм
а очоу бүгін қонаққа келіпті дейді аха
жәке не дейді
ыыы келіп жақсы сұрақ қойған тыңдармандарға сыйласа керемет болушы еді мәссаған
ііі әншілер қауымын көп шақырасыздар ғой дейді
соған ыыы әр әншіге келген кезде кішкене болса да ы бір сыйлық алып келсе
жақсы сұрақ қойған тыңдарманға сыйлық сыйласа дейді мысалы олжас мырза ы шляпасы ұнап отыр дейді
ол енді мексикадан келген шляпа шығар мхм
ана автомат ұстайтын достары сыйлаған шығар енді
очоу мырза жақсы көретін адамыңызды құтқару үшін заңды бұзуға дайынсыз ба дейді
бірақ сіз онсыз да бұзып жүрген сияқтысыз ғой заңды дейді
жақсы көрген ісім үшін де ма
дайынсың ба заң бұзуға әрине
бойы мен салмағы қанша айтып жіберіңізші мен ғой гүлнұр

содан содан салмақ сұраватқан шығар
не дейсің енді
жауап беремін ба
өзің біл мен ба деп қойсаңшы
ватсапқа жазсын жауап беремін
оу очоу ассалаумағалейкум менің сүйікті жарыма сәлем айтып жібересіз ба есімі фариза дейді
фариза сәлем жолдаймын сіздің жолдасыңыздың атынан
олжас кепка қайда дейді менің інім руслан
қандай кепка
бір рет бір рет кепканы аламын
кім жете алмай кетті ғой маған

руслан сол күннен кейін губаны көрмепті очоу
ыыы енді көріп жатса ы береді ғой енді
шашы өсіп кеткен шығар ол оның қазір шашың беліңнен келетін шығар қазір
одан бері бәленбай уақыт
шашын алып тастаған ғой аха қысқа қылып
оны гупа шығарып жүрген отырған жерінде очоу кепка береді деп
көнуден басқа амал жоқ дейсіз ғой
көніп қалғанбыз ғой көнбіс адамбыз ғой біз негізі
ассалаумағалейкум олжеке мені черный списоктан шығаршы инстаграмда дейді
бірдеңе деп жазғансың ғой былықтырып
шығармаймын десеңші а шығарамын кім екеніңді айтсаң
ыыы жазғаның үшін кешірім сұра десең
витеторэ дейді ммм витеторэ ағылшынша оқитын болсақ уайтэтор болады екен бірге жазылады екен
қандай жаңа кинолар күтеміз очоу зор болып қалайық дейді
ия ол әнді де тыңдаймыз бүгін құдай қаласа мхм
достар қазір ы бір ән тыңдап алайық үзіліс жасап алайық
одан кейін ораламыздағы очоудың жаңалықтарын сұраймыз кино әлемінде біраз жаңалықтар бар сияқты кеттік
таңғы шоу
нұр сұлтан қаласы тоғызыншы қараша
қазақстан орталық концерт залы
бірге ән сал
ауыл менен қала көше менен дала
сені іздедім мен сені ғана ей
ауыл менен қала галактикада ма
тілеген іздемей табыла ма
сен жоқсың жоқсың таба алмадым сені
сен жоқсың жоқсың іздемейсің мені
сен жоқсың жоқсың бар болсаң қайдасың
сен кімсің жүрсің қайда
алматыда жоқ жоқ
астанада жоқ жоқ
сені іздедім үмітті үзбедім
ақтөбеде жоқ жоқ
шым қалада жоқ жоқ
сені іздедім үмітті үзбедім
жоқ жоқ
қазақ па екен өзі ғажап па екен сөзі
түсер маған қашан оның көзі ей
мейлі таз болса да
ақшасы аз болса да
ержігіттің көркі ой мен сана
ал сен жоқсың жоқсың таба алмадым сені
сен жоқсың жоқсың іздемейсің мені
сен жоқсың жоқсың бар болсаң қайдасың
сен кімсің жүрсің қайда
алматыда жоқ жоқ
астанада жоқ жоқ
сені іздедім үмітті үзбедім
ақтөбеде жоқ жоқ
шым қалада жоқ жоқ
сені іздедім үмітті үзбедім
жоқ жоқ
жоқ жоқ
бірге ән сал
анда барам жоқ жоқ
мында барам жоқ жоқ
сені іздеймін үмітті үзбеймін
анда барам жоқ
мында барам жоқ жоқ
сені іздеймін үмітті үзбеймін
алматыда жоқ жоқ
астанада жоқ жоқ
сені іздедім үмітті үзбедім
ақтөбеде жоқ жоқ
шым қалада жоқ жоқ
сені іздедім үмітті үзбедім
жоқ жоқ
жоқ жоқ
жарнама
хуавей бэнд төрт және төрт е фитнес трекерлері
әрбір қозғалысты таниды
жаттығуды серуен мен ұйқыны бақылау
сыйымдылығы жоғары аккумулятор
стилді ко дизаин
су кірмейтін корпус
және сенің өміріңді біржола өзгертетін жасанды интеллект
әрбір қозғалысты сараптап фитнес трекер оның тиімділігін анықтайды
өз мүмкіндіктерің жайлы бәрін біл
жаңа деңгейге көтеріл
хуавей бэнд төрт және төрт е фитнес трекерлері
өз әлеуетіңді арттыр
сенің қалаңдағы электроника дүкендеріне түсіп те қойды
қымбаттым демалысқа тартып кетсек қайтеді

бірақ қымбат қой
балалардың оқуына пәтерді жөндеуге ақша жинау қажет
сбербанктің депозиттері екі еселенген сенімділік
және жылдық он үш бүтін оннан бес пайызға дейінгі тиімді мөлшерлеме
ақшамызды сақтаймыз да көбейтеміз де әрі демалысқа да жетеді
сбербанк депозиттері сбербанк нүкте кз
сулпак мәлімдейді
сыйлықтан құтыла алмайсың
сулпактан самсунг гелакси ноут он плюс флагмандық смартфонын сатып ала отырып
сыйлыққа гелакси бадс сымсыз құлаққап алыңыз
ия ия гелакси ноут он плюс бар болғаны төрт жүз он тоғыз мың тоғыз жүз тоқсан теңгеден
және қосымша сыйлық
бұл сулпак
он алтыншы желтоқсан астана концерт залы шаншар театрына жиырма бес жыл
кеш қонақтары алдараспан шымкент шоу ақбота керімбекова жұлдызай
жұбаныш жексенұлы роза әлқожа заттыбек нұржан қалжан
басталуы он тоғыз отызда
байланыс телефоны сегіз жеті жүз екі бес жүз отыз төрт он екі ноль ноль
байланысты қамтитын айфон он бір кейсел дүкендерінде
кейселдегі айфон он бір бұл он екі айға тиімді бөліп төлеу
кейселдегі айфон он бір бұл смартфон мен гигабайттар
желі ішіндегі лимитсіз қоңыраулармен басқа операторларға минуттарды қамтитын байланысқа бір төлем
сіз айфон он бірді таңдайсыз
біз болсақ тамаша шарттарды ұсынамыз
айфон он бір болса тек кейселден болсын
мекен жайлары кейсел нүкте кз сайтында
кейсел бұрынғыдан әлдеқайда жақын
жарнама қызметінің телефоны үш сегіз жүз сексен сегіз жүз елу бес
эфирде таңғы шоу
ой амангүл жаным ау жаным ау ммм
челенжді мен бастағанмын дейді ммм
жәке ия ия ия ия ия ия
олжас ыыы кореядағы ыыы біздің қандас бауырларымыз ы эплмюзикта сіздің әндеріңізді күтеміз дейді мхм болды
кореядағы қандас бауырларымызға үлкен сәлем жолдаймын
жаңа эплмюзикқа биыл бұйырса жақын арада бүкіл әндерімді саламын
жұмыс жасап жатырмыз
бастадық өзімнің сайтымды ашамын барлық әндерді минустарды керекті нәрселердің бәрін сол жерден алатын боласыздар
яғни сенің минусовкаларыңды алып ыыы кез келген ия жас әнші қазір
ия ия белгілі бір ыыы өзінің сатып алуы керек болады
белгілі бір ыыы кішігірім ғана ақ ыыы ақшаға мхм
және бүкіл минустарым да вав форматтарым барлығы сол жерде болады
жәке ақбибош очоу братым қайырлы таң
досыма болашақ ішкі істер министрі қаралбеков мадияр нұрланұлына және жеңгеміз толғанайға сәлем жолдайсыз ба
бар болыңдар аман болыңдар енді болашақ министр болса жолдайық онда
мадияр ассалаумалейкум
ііі менің сұрақтарымды оқып тастайсыз ба дейді жәке дейді
қандай сұрақ қойып едіңіз сіз
мен тауып алайын аха ақбибі
негізі сіз осы бір бейнебаянды қайта қайта салып жүрсіз ғой каминг сунь деп қорқынышты деген хештегпен мхм
сол бейнебаянның аты қалай жалпы және қашан шығады
а ол шыққан жоқ әлі дайындап отырмыз
қорқынышты деп атала ма өзі ия ия
жаңа әнімен бірге сөйтіп бірге шығарасыз жаңа әнімен бірге бірге шығарамыз
қазір енді мхм ситуацияға сай келмей қала ма деген оймен тоқтатып отырмын
одан кейін де дайындаватқан әндерім бар
аха соны бірінші шығарайын содан кейін ортасында бір керек болса жіберіп жібереміз
мхм ал енді кино жайында
мхм біраз тыңдармандар сені актер ретінде де қатты жақсы көреді
ыыы қандай киноға түсіп жатырсың түсіп келдің
қазақша түсіп жатқан жоқпыз міне мексикадағы жұмысымызды бітіріп келдік бір ай бойы болып
мұхит асып он екі сағат бойы ұшып
жиырма бір сағат бойы барып
басқа елді көріп қайттық ыыы
сол жерде базар жоқ мексика деген жеңісхан момышұлының және әнуар матжановтың ыыы киносына түстік
бұйырса екі мың жиырмада дайын болады деп отыр мхм
жақсы болады деген ойдамыз
жанры жанры енді комедия
басты рөлді өзіңіз сомдайсыз
басты рөлді жоқ асқар деген азамат сомдайды
асқар ильясов деген жігіт ііі
мәскеу қаласында щукинский театрда ойнаған
сол жақта академияны бітірген
мхм басты рөлде сол жігіт ойнайды
содан кейін соның досы болып мен ойнаймын
сіз түскен кинолардың барлығы керемет дейді очоу мырза
рахмет барынша тырысып жұмыс жасадық сіздерге ұнайды деген ойдамыз
аты базар жоқ мексика тағы да естеріңізге сала кетейін
екі мың жиырмада алла қаласа көрерменге жол тартады
әлі күнге істей алмаған бірақ қатты қалап жүрген нәрсеңіз
оны жасауға кім немесе не бөгет
енді барлық нәрсенің іске асуына өзіңе байланысты болғаннан кейін өзің бөгет біріншіден
екіншіден істелмей жатқан жұмыс өте көп
осы уақытқа дейін енді барымызды осы творчестваға салып келдік
енді тек ііі творчество емес бизнестік көзқараспен қарап екеуін алмастырып нағыз ыыы біте қайнасатын уақыт келді деп ойлаймын
екі мың жиырмада үлкен жұмыстарды жобалап отырмын бұйырса
оны құпия ретінде қалдырып қояйын
дегенмен енді осы жолы ы профессионалдық көзқараспен және бизнестік көзқараспен ыыы жұмыс жасауға тырысамын барымды саламын
құрметті режиссерлар дейді очоудың түскен әрбір киносын қазақ халқы сүйіп көреді
очоуды қашан басты рөлде көреміз деп жазып жатыр
басты рөлде өзім кино түсірмейінше ешкімнен көрмейтін сияқтымын
өзімнің киномда өзім ойнайтын шығармын өйткені өзің ойлап тапқан дүние нағыз көрерменнің көкірегінде қалады деп ойлаймын
зор болып қалайық деп шығара салсаңызшы бір кино
ыыы ассалаумағалейкум қалайсыздар олжас
сіз өзіңізді сіз сіз сізге қай жануар ұнайды дейді
жануар ия мхм қасқыр ұнайды мхм
жәке ассалаумағалейкум есіңізде болса билет беремін деп едіңіз мен сенбі күні баратын болдық сіздерге демалыс қалай болар екен әлде біреуді жіберейін бе дейді
ереке алданазаров қандай билет еді
қандай билет еді менді түсінбей отырмын
жазып жіберсеңіз қандай екенін мхм
күйеуім бақтиярға сәлем жолдап жіберіңізші таксовать етіп жүр
бақтияр ақшаны көп тап бүгін көп тап ия коп тауып отбасыңды қуант қуанта бер
ассалаумағалейкум қалайсыздар амансыздар ма
очоу қош келдің бауырым неге бізге келмей кеттің дейді ал
жаңа айтты жауап берді ол сұраққа
бір рет келгенде тыңдарман бір тыңдарман осы неге қайта қайта келе береді деп содан ренжіп қалып мінекей бүгін әрең шақырып алдық енді
олжас абай және әбдіжаппар әлқожа жұлдыз эф эм де ән шырқауға дайын
эфирде таңғы шоу
жүрекке ең жақын жандарға
айналамыздағы достарға бауырларға және де ең қамқор жандарға
осы әнімізді арнамаймыз ба очоу қатырасың конечно
жанымды өзге емес өзіңмен бір еткен
дос керек сөзбен емес сыйласар жүрекпен
бар кезде бөле салмай сыртыңнан күлетін
қайғыңда көрісе алмай тойыңда жүретін
кететін адамдар ай ниеті қарайып
болса да заман қалай зор болып қалайық
дақ қалмай жүрегіңде жарасым табайық
өткінші бұл өмірде зор болып қалайық зор болып қалайық
зор болып қалайық
зор болып қалайық
қалаймын бүр жарғанын әнімнің тректің
сөздерсіз тыңдарманым мен кімге керекпін
сыйласар әлі бізде уақыт көп халайық
өмірде бәріміз де зор болып қалайық
кететін адамдар ай ниеті қарайып
болса да заман қалай зор болып қалайық
дақ қалмай жүрегіңде жарасым табайық
өткінші бұл өмірде зор болып қалайық
зор болып қалайық
жаппар бұл жерде атмосфераны сезінбей отырғандар да бар не істейміз
болды онда сәл өзгертеміз тыңда

таратпай ақ өсектерге жоламай ақ өсектерге зор болып қалайық та зор болып қалайық
күнде түнде сен де мен де бірге бәріміз де зор болып қалайық та
қызықтың да мәні бізде бірге билеп әнімізге зор болып қалайық та зор болып қалайық та е
жұлдыз эф эм де таңғы шоу
зор болып қалайық әбдіжаппар әлқожа очоу
әбжаппардың бесінші қараша күні республика сарайында концерті болады сол жерде ыыы очоу қателеспесем қонақ
мхм ия осы әнді бірге шырқайтын болады құдай қаласа ия бұйырса бесінші
ия зор болып қалайық деп
шоу ұйымдастырып жатырсыңдар ма әлде
ия әрине біз өзіміз мына жерде қамқор бауырлар деген чатымыз бар
сол неге сол чатқа арналып шығарылған ән ғой негізінде
мхм бұйырса енді жақсы бір үлкен ыыы көрініс табады деп ойлаймын
жаппарымыз қолынан келгенше барын салып дайындалып жатыр сәттілік тілейміз бауырына
және де бесінші қараша күні барлықтарыңызды сол концертке шақырамын
сол жерде мен де қонақтамын
дәл осы зор болып қалайық әнін жанды дауыста сол қамқор бауырлармен бірге сахнада шырқайтын боламыз мхм
қайырлы таң ыыы не дейді сіз сүйікті ісім үшін заңды бұзамын дедіңіз
сонда сізге заң оңай болғаны ма түсінбедім сәлеммен қала прокуратурасы
ол енді
жұтынып қалдым кешіріңіздерші десеңізші заң заңның да түр түрі бар ғой енді
сүйген адамы үшін адамдар өліп кетіп те жатыр ғой
әне бұл ыыы очоу заңды бұзуға дайынмын деп айтқан кезде конституцияда жазылған заңды емес ііі өмірде жазылмаған заң деген бар ғой неписаный закон деген мхм соны айтқан статьяға жатпайды ол
красавчик братан депті түү ассалаумағалейкум олжас абай қош келдіңіз
су жаңа әніңіздің тұсаукесерін асыға күтіп отырмыз отбасымызбен дейді
отбасыларыңызға сәлем жолдаймын
күтіп отырғандарыңызға рахмет сіздерге ұнайды деген ойдамын
астана қаласында очоу мырза әбдіжаппардың концертінде ән айтыпты дейді өте көрікті жігіт екен дейді
мексиканың жақсы жағы мен жаман жағын айтып бересіз ба дейді
мексиканың жақсы жағы жақсы жағы ммм күн жылы күн жылы мхм күн жылы
паровой іздеп жүрмін ғой отельдің ішінен носки жайғанға ше
сөйтсем ол жақта паровой болмайды екен ғой
өмір бақи жаз екен ғой жақсы жері жақсы жері сол екен аха
жаман жері енді
адам жағынан да қиналдық қарапайы халқы жұмыс жасайтын адамдары жақсы әрине
бірақ ыыы былайша айтқан кезде наркотик ы басқа да қылмыстық ыыы дәрежелер тым жоғарыда
ммм ойлап қазірде ойлап көрмейтін нәрселерді көруге болады ол жақтан
сендердің жандарыңда жүрді ма күзет
біздің жанымызда міндетті түрде күзет жүрді қаруланған күзет
күзетпен ғана жүрдік ол жақта жай былай қыдырып келіп жай өзіңмен өзің кетіп қалу деген жоқ
ала көзімен қараған мексикалықтар болды ма
ала көзімен ол жақта қарай бермейді уже более крупный деп ойлаймын
ерегестерінің өзі жай көшедегі әәә мә мә емес
атып тастайды болды ма сөйлеспейді сенімен
аха очоу крассавчик дейді мхм носки жайғанға дейді ма мынаяқта
жарылып жатыр барлығы
ііі жәке жан жарым жанарға ұйқыдан тұрсын деп айтасыз ба таңғы шай ішкім келіп жатыр жан жолдасы
қойсайшы қойсай е қойсаңызшы
ана очоудың очоудың бір әніндегі сөздер есіме түсіп кетті ғой
жартылай ашық таңертең қасына барып өзің оятсай дұрыстап
кофеңді іше бермей
не деген күлкілер тонкий күлкі дейді оны ия
байқамасаң үзіліп кетесің деп қойсаңшы
ал мына жерде ыыы қытайлықпен рингке шығып кытайлықты тентіретіп жіберген і дулат деген бауырымыз бар еді ғой
ммм мма мма ия
ия сол бауырымыздан бір хат келіп еді мен таппай отырмын қазір тауып алайын
негізі енді олжас аға өзіңіздің жеке шығармашылық кешіңізді беру қай кезге жоспарлап отырсыз республика сарайында
оны енді білмеймін ыыы әлі жоспарлап отырған жоқпын оны
ал гастролдік сапар осы жылға кұдай қаласа гастролдік сапар болып жатса ұйымдастырамыз
мхм ііі ол да әзірше ойымда жоқ
ойымда басқа нәрсе бар
дегенмен әнді тоқтатпаймыз жазамыз қолымыздан келгенше мхм
мхм өтті өтті дейді олжас қош келдің бауырым ісіңе береке тіледім дейді
рахмет ііі носки туралы жардың брат дейді

қалайсыз жан жарым сабинаға сәлем жолдап жіберіңізші дейді бірге келе жатқан сияқты екеуі жолда
жолдарыңыз болсын дулат сабина бақытты болыңыздар
сабина дулаттай батырға күйеуге шыққан бақытты екенсіз сіз
таңғы шоу олжас абаймен
таңғы шоу
жарнама
алматы тоғызыншы қараша республика сарайы
сағат он тоғыз нөл нөлде мен әли оқапов сіздерді алғашқы жеке кешіме шақырамын
біз сіздерге ұмытылмас шоу дайындаудамыз
жанды дауыс жұлдызды қонақтар және көптеген тосынсыйлар сіздерді күтуде
билеттер республика сарайының кассасында және тикетон заказ билетов билеты астаны сайттарында сатылуда
концерт жастар жылы аясында алматы қаласының әкімшілігінің қолдауымен ұйымдастырылып жатыр
концертте кездескенше мен сіздерді күтемін
әр күн сайын миллион тарту етеміз
алсер дүкендерінен диагональі қырық үш дюмдік лж фул эйчди теледидарын бар жоғы он екі мың тоғыз жүз он алты теңгеден он екі айға бөліп төлеумен сатып алыңыз
жетпіс миллион теңгенің ұтыс ойынының қатысушысы атанасыз
алсер сіздің жаныңызда
жарнама қызметінің телефоны үш сегіз жүз сексен сегіз жүз елу бес
жұлдыз эф эм
жүрегіме алаулаған сезімменен сыйла жалын
бұл өмірде серігім деп мені ғана сүй маралым
білемін мен көркіңе сай өн бойыңда иба барын
келбетіңді сипаттауға сөзім жетпей қиналамын
шын ғашықтар ғұмыр кешер бақыт бақ деп аталатын
гүл мекенге жалғыз сенсің мені ертіп апаратын
күз келсе де саған төгем көкте күннің шапағатын
ажарыңа тіл жетпеген теңеуі жоқ махаббатым
таңғы шоу жұлдыз эф эм де
таңғы шоу жұлдыз эф эм де бүгін бізде қонақта көптен күткен бауырымыз очоу олжас абай ассалаумалейкум тағы да қайырлы таң бәріңізге
гавай және майами аквопаркіне төрт билетке уәде беріп едіңіз бойдақтарға салық салу бойынша өлең жіберіп едім балаларымның құлағын түріп койып дейді болды болды ия
болды ғой енді алып тұрсыз ғой келе қойыңыз ия қарасай батыр сексен сегіз көшесіне
екі билет алып тұрсыз ғой екі рет сонда төрт билет
сүйіспеншілігіңіз не соңғы рет қашан махаббатты білдіретін іс қадамдар жасадыңыз дейді
өтіп кете берейік
ыыы ауызға бір сигара салса общем тақырып болайын деп тұрсыз очоу дейді
жәке қасыңыздағы әдемі нәзік дауыспен сөйлеген кісіні көрсетіп жібересіз ба дейді
міне очоу ғой деп сызыла қалсаң қайырлы таң
негізі бар ғой нұрғазы і санчо досына сәлем жолдасыншы деп олжас ағай мен жасик ағайды айтқан еді
сәлем жолдап жіберсеңіздер санчо ақша қосты ма не
санчо саған біздің ыыы дыбыс қадағалаушы нұрғазы деген бауырымыздан ассалаумағалейкум
санчо сәлем жолдаймыз нұрғазы бауырыңыздың атынан
нұрғазыға да сәлем жолдап қояйық терезенің ар жағынан нұрғазы
олжастың отырысының өзі махаббат қой дейді
жаңа тұрысыңды мақтап еді бір тыңдарманымыз тұрысының өзі қандай деп енді отырысыңды мақтап жатыр
осылай жалғаса беретін болса отырып тұрып отырып тұрып кетпейін біраздан кейін
қазір бір қыз жазып жүрмесін жатыстың өзі қандай деп өтіп кетейік
үлкен сахнада ән айтып жатырсыз кенеттен құлап түстіңіз сіздің әрекетіңіз дейді ал
жатып айта беремін ғой соны айтып отырмын ғой жатыстың өзі қандай деп
соңғы рет қашан ыыы өз жүрек дүрсіліңізді тыңдадыңыз
осы мексикаға барғанда ғой
жалғыздықты сезіндім біраз
жалғыздық болғанда енді команда бар ғой мхм
бірақ шет жақта жүргеннен кейін осы жақтағы әрбір нәрсенің бағасын білдім десем болады елдің тудың достардың достардың
ыыы қадірлейтін адамдардың және тыңдарманның көрерменнің а мысалы очоу дейді очобай дейді олжеке дейді
әндерің дейді киноларың дейді образың дейді
бәрін бір кейін кейінгі кезде бір бағасыз болып кеткен өзім бағаламай кеткен сияқты болып көрінді ме екен
бәлкім одан да аса түсті ма екен жалғыз қалған кезде барлық нәрсенің қадірін түсіндім
келгеннен кейін сағынышпен келдім елге
мексикада жүргенде сондай ой болған ғой мына мен халқымсыз кіммін деген ия
халқымсыз да достарымсыздар да жақындарымсыздар да сен сені көретін адам болмаса көтеретін адам болмаса басына қарап тыңдайтын адам болмаса ешкім екенімді түсіндім
достар бүгін олжас абайға ерекше сұрақ қойған жанға әли оқаповтың концертіне екі билет сыйлаймыз мхм
осы бір билет жаңағы сұрақ қойғанға кетейін деп тұр ау деймін осы ерекше сұрақ деп ойлаймын
қайсысы қазір жаңа ғана қойды ғой осы сұрақты жүрегіңіздің дүрсілін қашан сезіндіңіз деген ба о ия
есімі кім ыыы сол сұрақ па еді
ия жүрегіңіздің дүрсілі ғой амоня ма
ой амоня амангүл мен мына билетті қарап отырмын қатар деген жердегі санды көріп отырмын бинокль ала барыңыз десең
концертіне екі билет ұтып алдыңыз мхм құтты болсын амоня өзім ұтып бердім
ақбибі күзгі жапырақ сияқты сарғайыпты ғой дейді очоу жерлес крассавчик тек алға дейді
маған валерианка беріңіздерші деп жүректер жіберіп жатыр мына жерде
сіз негізі жеке өміріңізді айта бермейсіз десек те халықтың адамы болған соң халықтың білуі керек деп ойламайсыз ба әлде бойдақ болып көрінгенде пайда көбірек түсе ма дейді ал
бойдақ болып көріну ойымызда жоқ дегенмен
құпия нәрсе құпия болып қалғаны дұрыс қызығырақ болғаны дұрыс
бұрын көп көп айтатынмын көп нәрсені бұрын қазір кейін келе уақыт келе көзқарас өзгереді
өзімізді өзгертпеуге тырысамыз әрине
бірақ көзқарас өзгергеннен кейін ыыы сырт көзден көп әңгіме болғаннан кейін көп нәрсені жасырып өзіңнің өнеріңді ғана паш еткен дұрыс деп ойлаймын
олжас сіздің киноңызды қашан көреміз біз үшін арман болды ғой ол дейді
ол енді мен жылдар бойы дайындалып жүрмін ғой қаншама уақыт ыыы дайындалдым
ең басында киноға өту үшін сериалға түсу керек болды көп нәрсені білу керек болды
енді ақырындап киноға түсу керек болды опыт жинау керек болды
құр бекер жай ғана өзім ақша табу үшін ғана кино түсіргім келмейді
мхм сол себепті уақытпен ыыы этаппен практикамен келген дүние
ол үлкен қомақты жұмыс болады деп ойлаймын соған жылдар бойы дайындалып жүрмін уақыты келгенде көресіздер
дос бауыр демей кино түсіретін болсаң әрине кімді кімді алар едің киноғы кім кімді түсіретін едің
ол енді өзің ойнап жүрген актер бірге жүрген кездегі ойнап жүрген актерлар партнерларды байқап жүресің ғой мхм кіммен ыңғайлы
партнер партнер от бога айта алмаймын оны